السهل مرة. بس يحتاج بيض وموية. أول شي بتحط جدر على النار في المويه. وتنتظري إلين تغلي وإختياري تحط ملعجة خل صغيرة بتساعد إنه تقشر بسهولة بعدين. <hesitation> أنزل بالبيض بشويش عشان ما ينكسر، ممكن تستخدم ملعجة <hesitation> وتسيبه على النار، الوقت اللي تحبه، بس بحد أقصى ربع ساعة، بعدين أنجله في مويه باردة فيها ثلج لمدة خمس دجايج وبس بالعافية.